في وقت فراغي أحب إن أنا مثلا أشوف فيلم قديم من بتاع زمان أشوفه على التلفزيون، أو إن أنا مثلا أطلع أتمشا شوية لو الجو حلو أو أروق وأنضف الأوضة بتاعتي اللي قاعدة فيها أو أدخل المطبخ أعملي حاجة حلوة أو أطبخ أكلة أما أحبها أو أنزل اشتري حاجات نفسي فيها سواء لبس ولا طرح ولا شنط أو أقرا حاجة أو أسمع موسيقى.